Suni tele chi in ja aparato ku ja jatinu ja ja sa´a funcionar kua te sketao ji luz yuate, yuate ñu ku iyo kunteeyo este nu kuniyo kenteeyo te iyo konio kuntteyo pelicula osaa o yo saa contarito in este in ja in in red suu jo ku tea taka canal inteyo te iyo nu kee kea matatinu, iyo nu kee deporte, iyo nu kee ja kajita ja´a iyo, kua´a xee ja kee nu tele.